الآلات معنتا يمكنها إنتاج فن بصيغة معينة، إما شنو يميز الفن البشري؟ هو هذاك البعد العاطفي والإبداعي معناه اللي <hesitation> مش موجود عند الآلات معناها حتى تقنية الذكاء الاصطناعي معناتها كيما تولية الصور والموسيقى تظهر كأنها يعني تنتج فن مشابه للبشر، أما الأعمال هاذي ديما معنتها تقاعد ناتجة عن برمجة مسابقة عن طريق البشر.